<laughs> ɗo'o kam so haa a ɗaggay e nokkuure walataa ɗaggaa aan tan. Ndikka ɗaggidaa e nganyo maaɗa, nganyo maaɗa on foti o warta giɗo maaɗa. <hesitation> Foti a wallita-mo walla kanko o wallutu ma. Foti on kisnda walla gooto mooɗon hisa. Foti gila a farana-mo walla kanko o faran ma. A yi'ii jooɗodal e nganyo wallii ma sabu ɗaggere mooɗon. <hesitation> <noise>